Nel país d'Asura el goviernu ditava leis assurdas con passión. Era obrigau de bailal el tango enas callis los martis. I gastal calcetinis de coloris destintas los juevis. I de cantal l'inu nacional a revés a ca mañana. Los ciadanus s'aviarun con xugu i maginación. Mesmu un bandu de rebeldis entangó l'Assoçación de calcetinis ajuntaus pa retolical peru'l goviernu les obrigó a gastal calcetinis entovía más redículus. Assina estava la cosa en Asura.